لا انا ماني كويسه في زراعه الحدايق بس أحب النباتات عندي بعض الزهور البسيطه في البيت مثل الصبار الورد الي سهل أزرعها و ما تحتاچ العنايه الكثيفه أستمتع بالمشاهدتها و هى تنمو بس ما عندي خبره كبيره في الزراعه.